أول حاجة بيش نبدأ بيها نهاري هي نشرب برشا ماء بعد ما نبدأ فقط في حقلي بعد ذيكا نمشي نغسل حالتي نغسل وجهي ونحذر فطور الصباح لازم يكون فطور متوازن معناها يبدأ فيه برشا بخطيين وبعد ذيكا نحذر روحي نلبس دبشي بيش نمشي للخدمة.